सलाद बणोंणों ते अगर आपते घौर मूं, आराम से सरल सलाद बणौंण, त सबसे पलि काखड़ि ल्ये द्यवा, प्याज ल्ये द्यवा, टमाटर ल्ये द्यवा। अगर आपमूं ब्रौकली छौ आप मूं, ज्वो हमरा पहाड़ मां भी व्हंदि, ग्वोभि ही चार व्हंदि स्या। त स्या भी छो त स्या भी ल्ये द्यवा। तूते काटि ते अगर हरि सब्ज्या पत्ता छिन, त तूंते भि काटि ते आप ते सलाद मां अच्छा से सजे ते प्लेट मां डाल दिया। अर तेमा हल्कू सू चाट मसाला डाल द्यावा। घौरे मूं बढ़िया सलाद बणि जलि।